जू गहरा नीला रंग ची उ मेता गहराई, बुद्धि, और स्थिरता कु एहसास दिलोंदु यू रात म आसमान और समुद्रे याद दिलोंदु जू रहस्य और अनंतता से भर्यू ची मेता यू रंग शांति और आत्मविश्वास ओ प्रतीक लगदू जेसे मैं ख़ुद त केंद्रित और शांत महसूस करौंदु।